लाल रंग ल सोचे के बाद जो मोला पहिला चीज याद आएल। ओ ह खून आऊ सबसे पहिले यही आएल आदमी मन के मन म आऊ ओकर बाद मै ए रंग से जुड़ाव भी महसूस करत हु। काबर की लाल कपड़ा भी होल जो आदमी मन म बहुत सूट करेल।